الإهتمام يعني بالنباتات في الأماكن المغطاة أول شئ تأكد من إختيار نباتات تناسب الظروف المتاحة، بعظ النباتات تحتاج لظوء الشمس بشكل مباشر وبعظها يحتاج الظوء الخافت، بعد كدة نراجب الري ،يعني لا تكاثر في الموية لأن الجذور ممكن تعفن، أفظل إنك تخلي النبتة تجف شوي جبل ما تسجيها مرة ثانية وحاول تتابعها من فترة لفترة وتتأكد إن المكان فية تهوية جيدة.